<hesitation> fangare ge garaki folai ge, oyo toko sinanga ge duga ena hali lau, dadi wange moi tora ge ngom oyo ena ge sodabi sodabi yali